Escaler rxiwni nu’ vez na ra gyú tiop piz, txi par txepyu zty piz gýa, gulá nu’ vez guëquy-gyú ga zy gyepiu txi rquëin raba escaler, nu’ vez ra albañil ra-ra chalan gy ra rquëiny lani te gindiep raba material, ra cement gy ra, ra txi rquëin raba, nu’ vez run raba ra-ra escaler gyage’ zy gulá gíb nany, gulá nu’ vez hasta pa’ cun cement runxé raba ra runzak raba ra ecaler gy te txi nix-nix pa gap ra gyúh ni na tiop piz gulá chon piz na, chep raba ry fácil cun cement, nu’ vez rakcheny cun bred, supongo peligróz ru ná ra – ra ¿xini za lani? Escaler gyag gí, txi rquiny nu’ vez txi rcasu gyndié piu nu’ vez za niiz rniet raba nare, gulá gyet za xini gëqui-gyú, txi run raba gus lany, txi – txi rquiny pany va, nu’ vez rquiny páru ra ni na na escaler cement’e gy te ni segur-ru quity pa’cu gyábu lo za ra escaler gy, par zy rani rxiw ni, queity rú rtxeldia xi par rquëin ny.